Aminakahy, tena ara-dalana tokoa ny mampiasa tekinolozy amy fanaraha-maso toetrandro o satria io zany ro ahaiza hoe, hisy ora gn'ariky na hisy ora gn'ariky, hisy loza voajanahary gn'amizao, hanitsy gn'andro amizao, hafana biby gn'andro amizao, ka iny zany ahafahatsika olom-belo mioma mba tsy ho tampohy ty loza amy ze fotoa zay lafa avy zay loza zay.